Sakafo tsara tena tiako ny sakafo foie gras, zay sarotra karakaraina tokoa izy io <noise> satria miankina amin'ny toe-batan'ny tsirairay ny fahazakana an'lay izy de miankina amin'ny fahasalamana koa ny fihinanana anazy.